La música blues pos el nombri lo izi: pena, mangria, tristeza, piquiña, murria. Las sus letras palran dela vida dura i las penas del passau. Me recuerda delos campus d'algodón del sul delos Estaus Unius, ondi tuvu nacencia el blues, i los artistas legendarius comu B.B. King. El blues es un astilu que premiti la espressión delos sentiris i las esperencias malas dela vida. Es que empossibli de hazel i de cantal blues si no te passa ná malu, es un pocu comu'l flamencu. No pueis hazel blues si el pobrema es que no te llega un paqueti.